M'enyi gye dj mo nko mobckc beebi akjtsena na medzidzi kyen dj monko mobckc beebi akchwj sene. Siantsir nye dj, sene dze myimpa kor nnhwj ma cnnyj yie, cwc dj enya obi tsena wo nkyjn na enye no ka sene a erohwj no ho asjm na edzidzi dze, wo nkotsee tsena ase na edzidzi a, nna w'ahom ka wo ho osiandj obiara mmbjgyegye wo kasa cbjma w'edziban atram wo anaa egyaa w'edziban a eridzi na ekeyiyi asjm ano.